Ixtikb'an ixtiktaq wu ixoq chu rb'anik este limpieza njel chu ch'aat chu qa'l ke naad k'olik e este ju snik naad k'olik jun jun tool para ke kuant kuant xtyaa e kuj kotz'b'ik asi utz ruk' ruk ruk'ixoq pwes entonces i ke todo <hesitation> k'olik limpio wu qa'l wu sobre cama wu almohada para ke si este xkuj wrik lo máximo son seis horas xkuj xkuj wrik desde las ocho para las cinco de la mañana, a las ocho de la noche i kuj wa'ljan a las cinco son seis a siete horas.